أعتقد أنو <hesitation> المضوع له جوانب <hesitation> مختلفة، أعتقد أن حل <hesitation> المشاكل على الأرض يجب أن يكون له الأ-الأولوية، عندنا قضايا مثل الفقر، التغير المناخي والصراعات، في نفس الوقت اختش-إستكشفاف الفضاء ممكن يفتح لنا آفاق جديدة، مثلاً ممكن يساهم في تطوير التكنولوجيا وفهم المصادر، بس التركيز على الأرض أولا <hesitation> بيكون أولوية.